ⴰⴽⴱⵔ ⴱⵍⴰⴽ ⴰⵍⴷⴽⵢ ⴰⵍⵜⵎⵡⵏⵜ ⵎⵖⵍⵇⵜ ⵍⵄⵚⵎⵏⴰ ⴱⴽⵡⵍⴰⵏ. ⴰⵍⵛⵢⵄ ⴰⵍⵍⵢⵍ ⵔⴰⵢⴽ ⴰⵢⴹⴰ ⵊⵎⴰⵄⵢⵜ ⴰⵇⵎⵜ ⵜⵢⵍⵜ ⵍⵄⵚⵎ ⴷⴰⵔ. ⵡⴰⵍⵟⵔⵇ ⴰⴽⵢⴷ ⵏⵍⵇⵢ ⴰⴽⵢⴷ ⴰⵏⵜⵢⵍⵜ ⵍⵜⵏⵜⵀⵢ ⴰⵍⴷⵇⵜ ⵎⵏ ⵡⵔⴱ ⵍⵏⵀⵔⵜ.